Fiheseham-po biby karaha olona, marary izy de malemilemy izy sy de afaka mandeha magnaraka ny namany fa mandry foagna de <hesitation> ôhatra izy voa silôgna de mandeha miaragna hanina <hesitation> ôhatra zao karaha kivà de vao soloagna de mandeha manantogna tompony mangataka hanina mo-oaoa izy magnataka tompony; karaha zagny koa piso rehefa voa solaogno izy de mi-aoao rehefa misy raha masaka an_dragno.